යථාර්ථය කියන එක අවබෝධ කර ගැනීම තමයි මං හිතන්නේ <hesitation> මනුෂ්‍යයෙක් විදිහට අපේ ජීවිතේ අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. මොකද <hesitation> බොහෝ විට <hesitation> අපිට හීන තියෙනවා බලාපොරොත්තු තියෙනවා. සමහර විට අපි ජීවත් වෙන්නේම හීන ලෝකෙක. <hesitation> ඉතින් <hesitation> ඒ නිසා <hesitation> යථාර්ථය කියන එක අවබෝධ කරගෙන ජීවත් වීම <hesitation> අපිට <hesitation> අපේ ජීවිතය ගෙවද්දී ඇතිවන බාධා <hesitation> කම්කටොළු <hesitation> දුක් කරදර <hesitation> වලට මූණ දෙන්න <hesitation> ඒවාට විශේෂෙන්ම ඒවට ශක්තිමත්ව මූණ දෙන්න <hesitation> ලොකු හේතුවක් වෙනවා. <hesitation> නැත්නම් අපි හිතාගෙන ඉන්නවනම් අපිට හැමදේම ලැබෙනවා. <hesitation> අපිට සතුට විතරමයි ලැබෙන්නේ <hesitation> අපේ ජීවිතේ හැමදේම සාර්ථක වෙනවා <hesitation> කියලා <hesitation> අපිට යථාර්ථයේදී මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න පීඩාවලදී <hesitation> අපි <hesitation> ඉතාමත්ම පීඩනයට පත්වෙනවා. <hesitation> අපිට මේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණහම <hesitation> සමහර පුද්ගලයෝ <hesitation> සියදිවි පවා නසා ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි <hesitation> අපි හැමෝම මැරෙන මිනිස්සු. කොයි වෙලාවේ හරි මේ අවිනිශ්චිත ජීවිතේ අපි නිමාවක් දකිනවා. ඒක නිසා මේ ඉන්නා කෙටි කාලය තුළ <hesitation> අපෙන් විය යුතු යහපත් දේ ගැන පමණක් අවධානය දීල <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> අපිට දුක සතුට සැප නින්දා ප්‍රශංසා <hesitation> මේ හැමදේම නිරන්තරයෙන්ම අපේ ජීවිතේට එන්න පුළුවන් කියලා තේරුම් අරගෙන <hesitation> ජීවත් වෙන්න එක.